اتفضل مرحبا بيك خويا عدنا رانا جبنالكوم هادي المرة كهربات. مراكومش رايحين تلقاو كيفهم عالاخر على خاطرك نتاوعنا مزيانين وماشيماسي -ماشي بزاف الكهرباء تاوعنا فيهم الوان مزيانين نعلق شابين نصحك باش تشتري من عندنا الخدمات تلقى كيفهم ؟